Natu ríí jena’atí suni chii sta’atí suni taka ríí naun kítí kañuvari ya’a jenari, kasta’atí nuu chii natu rrí luli yua suni sta’atí nuu se’etí nasa kee se’etí, kuu chuun suni sta’atí kílíun nuu se’etí nuu ñuvatí kítí yiki luli yua suni te, kanatí xini kílí luliun sta’atí nuu se’ete ntasa kee se’etí ntasa ko’o se’etí ntucha, ntasa, ntí’í kítí luliun jena’atí suni kajinití suni kaa sta’atí nuu se’etí kasta’atí, kuu kuayu, kuu xintíkí, naun kítí va’a kañovari jenari, kajini kítí luliun kaa sta’atí nuu se’ete suni jena’atí.